oyi ro oma dɛmu mu ma we co'o co'o non'on we ɛsi yoro pɛ nizin surtu ni zun ji bio wa coro non'on mi zora ni zun ni zun ji ebiɛn non'on we zo ma fanbɛ bon o mina a mu ci a we se o tawe a se sube subezo subeso anɛ we a cin safinɛ ɲui um safinɛ ɲui sɛro sunu a ma we ci'ana mu a ci'ana mu oyi tira a han yi mi ɲui ɲu tete'a a han de a han bini tin mu wa to han ma ci a wese